Okey, sa kira nilai-nilai kehidupan yang sa masih apa pegang skali to, sa masih pegang skali tu kaya sa pu orang tua sering ajar tu, yang utama skali yang ko harus apa pegang teguh itu kaya kasih. Kasih itu paling penting skali. Jadi, dalam bentuk apa pun tong mo bagi trus, paling inti tu berbagi. Itu paling inti skali, jadi kaya kaya- sa lihat waktu dulu to, dulu sa pu tete-tete dorang, sa pu bapa juga cerita, bilang kalo <hesitation> tong punya orang papua ini, tong punya tete-tete dorang. dorang tu lebih kaya dulu tu tidak punya apapa, sekedar punya hasil laut apa, walaupun dong pergi mencari pulang dapat sedikit, sedikit itu dong mereka dong tetap berbagi ka, dong tetap baku bagi. Jadi, satu kampung ini ada ada- sepuluh rumah, walaupun hasil sedikit, dorang masak trus dong bagi-bagi. Dong baku bai setiap rumah, walaupun sedikit walaupun sedikit- tapi setiap yang dong bagi itu masing-masing dapat. Jadi setiap rumah itu dong dapat semua. Jadi, berikutnya kalo ada rumah tetangga lagi yang tong pu tong pu- tetangga sebelah juga kalo pigi melaut, dong dapat, kalo lebih, dong bagi lagi Jadi saling berbagi. Jadi, ketika sa bawa ke kehidupan dimana sa ada di apa, tempat orang perantauan begini to tempat perantauan-. Jadi, sa selalu bawa itu kaya ya sa masak kalo contohnya sa punya berkat sa masak lebih ya sa bagi. Kalo itu lebih. Kalo tidak, kalo sa ada punya uang, kalo lebih sa bisa panggil mari tong sama-sama tong jalan ke warung ka, tong makan, tong makan sama-sama. Trus kaya dalam, itu dalam bentuk ya makan, minum, uang apa pun itu. ilmu juga harus tong berbagi juga, paling bagus tong berbagi juga. Jadi, kaya itu nilai-nilai kehidupan yang sa pegang skali itu. Jadi, kaya memang berbagi kasih itu, kita orang papua itu sudah, kasih memang paling besar sudah, nanti blakang-blakang baru pikir. Jadi, mo makan ka tidak makan ka yang penting tong ada uang, tong baku bagi satu sama lain. Ko rasa sa rasa, sa rasa ko rasa, sa pu ada ni, ko pu ada nih, jadi tidak simpan-simpan. Karna tong paling tidak suka itu yang namanya <noise> punya baru simpan. Makan sendiri, bawa sendiri karna ko tra tau ke depan ketika ko melangkah, ko dapat masalah, ko apa-apa, ko mo lari kemana? Ko tetap lari ke torang, ko tetap jalan ke torang, ko bilang bah ada nasi kah? Ada taruh beras kah? Jadi, kalo ko punya, ko bagi, jang ko simpan-simpan. Ko punya ko bagi ke torang, supaya nanti tong, ko susah ketong ada, jadi ketong punya juga ketong kasih ke ko. Jadi, jang terlalu, istilahnya jang pelit lah! Ada itu mari, tong bagi sama-sama, tong makan sama-sama. Itu yang namanya, itu yang sa masih pegang sampe skarang ini nilai-nilai kehidupan yang sa tambah. Berbagi kasih, kasih, kasih yang sa masih pegang kata kasih itu, yang sa pu orang tua kasih. De bilang ini, ko pegang kata ini baik-baik, harus terus berbagi! Kasih itu harus ko kas tunjuk terus sebagai ko orang papua yang sebenarnya, ko kas tunjuk hal itu.